Ainemin manit no, isop mangi ni nan pouim panoit era e, kakau. Kakau paui nanga kera mangi ni nan nimpanoit ne, eva top nanga diki dida nimpun, kakai aisi kakau na apaui mane uai era nanga isopan mani nan pauriovai, manap kakau e, apambo mangi nip panamit ne. E paui oitop, puanan dukaut onobot niera e evat na mara uat omait io irot nenorai angara paroin. E ou au etoro omait tamaka matoit niu novera, apan kikipun nu biropep ai kikinum ne kakau e, e maua angara panoin. E manap angarap tunourit minikera mangin o puponem noit evat bakasit o pep nia uara uan nem ia, kekian okapan ne oit ai. Oira taran da maraua batoivi bara e, kikin num nera a mangutan o. E apam mangutan nan ainu tai pep ai? Nun nem ne, aveu bakasi baim punan to autup, oinda se sait pa keruku pan ta'un ne. Na tutu uam ubiran nau era tanai apanoit nanuim banoit ne kakau ra, pas au Angara panoit ne, osan oit pakaui basiu nai? Mangutan itai isop puran nai, indan poitubum bonene mara puana. E maras buruburu num, buruburu num i maribin nom ne waka pan oira, oiran apan diipun iso uan ai, isop pu a pan deunit auat maua sikouo nem era kakau ni daka reke ne. E napait a kakau e, era omait tan da puanan dukaut onopat ne, e nia rau ruto tauarit tabut tan e kakau ai, manap pan ai. Avere pai rukaut uno bairan nen, kakau. Era nuit ta paui dok osai kopikai imbaitio minio ue, mai avat bauarai boi iat bauarait i iarai? Kakau tan ne, niapia pan desuai nai kakau ne, na min nem niakon kikinin a mara oupoua nasin nimpura, kakau manit mana nampa meni doiat. Aungara pan oiran ait era ra namban nem ne, era vat toito. Beipun ne bara mara in ne kisu kisiu apan nam itubu ne i mara, maras tumpin ne mara mait oura pin ne uarai niku'an ne. Ku e pan tamaraua omait tomipip pan nem okapaum tan, una pan doiat. Kakaut a noiva no. Uak buatono panaim purapu oim nanga oke panoumi. <noise> Osa ne manap ne kakau oi kikinuan minikera oi, omait ne. E tau minikeran, na eran i tamat o eram nonu pusi niaba niomit era, tunatoim banoit e osikat wapan omit ai e ausipan dan kusikat omain ta makasi kupau nem maror usin nimpun oi. Eran omain pusi rau omain avere pan tapunakio, aus doi tunakau nira pep apaum mara mairi apaun dorouaka teipat o. Diaroua busiat era o opaidum ai, o iuen katibam pep ta mara tuna kauni era mara omain bonin purapa ouni moton era. Nonipom era pam a, pusi nina punai kekenin na apan kaun ne mara tunot apaun tupun nem ne. E avat omait ta makasi kupanemit e mara kusikat deki omain ta marako panoim era, tunoim era mana omain era auripai monikon kikiun averepai muta pau e. Autop pusi ne ai, tutom puron nimeroit ne manap ne omain auroue kikiban, a toit e. Tenkiu.